Pos el papel de lixa mos sirvi pa alixal, craru! I essu qué es? Pos puei sel paque una tes quei más polía, más suavi, más brillosa. Peru tamién puei sel pa dos pieças enquacal. Un ponel, que una sea de más de grandi i pos alixandu un pocu quea tó aviau. O, un ponel tamién, una puerta que col iviernu se hincha la maera i roça el suelu. Pos s'alevanta la puerta, s'alixa un poquinu por baxu i ya lo tenemus aviau.